Ọdan ka lije olọhilẹ, echọbu kuwọ le lọhi, ọdan ka liye olọtin, ẹchobu kuwọ iga lohi no, aliye olọhi ache̱ germuwọ ka wọchẹ obọbi, ege muwọ uwage yufiyọ ojeyi kuwọ ige gajẹ n, achẹ ge ge wọtuọ ochẹ loyeyi kuwọ ge kweji ọwẹ. Oga lọhi gan, aloyeyi olọlin, alọ lowaochẹnya, ọdan ka loyeyi ololi ọba dudu igaluwọn. Age achiche ọlẹnọ ja a, ako ga mọya ọkwọkwẹyi ya kahini un ya, kum ge, nya, aga mọchẹ ochichẹ piyọ o̱nọnẹn, ọma bọbi a, ofiyẹ kpem alọ nowachẹnya alọ cika doyeyi olọhe, aloyeyi, olọhi kamọ oyeyikuwọ, ẹchọbu kuwọ iya lọhi glan, aka ge nyọyi tega nachika ipu ayeyi kuwọn. So ọdan ka loyeyi olọlin, olọli gọ glan, ake jẹ gitro glan, aloyeyi kamọ agunọkpa glan, ayọda dodu ma glan, achẹ kpẹm okomu kachẹ kwo̱yiye kpẹm ẹnya olọhi no, ẹnya akwuna nọyi ya, mẹan, ẹnyẹ nya no yọyi ya mẹ an, so ochika alọ nowachẹnya fufulu a ka loyeyi olohi, kalọ, lẹchọbu kalọkole lo̱hi kalọ lọba ẹnẹnẹ ma, nalọ ge lẹ noge le piya olọli, ge nwayipu ọlalọ ọda olọli ẹchọbu glan.